झाडू घेवन हांव पोईली खूप शोतलो। आणि खूप मारुई बिन खाला पण तो साफ सफाइक उजड कयोको। जितून कोराय कोचरो साफ कोरुंक जाता।